بیل په ځمکه کې ننوځي او ځمکه کيندي ځکه چې د بیل تیزه او قوي نوکه د ځمکې لاندې ډوبېږي. کله چې د بیل تیزه نوکې ته په پښه فشار ورکړو په ځمکه کې ښخیږی او له دې سره ځمکه کیندی، بیل په دې ډول ځمکه نرموي یا کيندي.